اول شي اعد تشغيل الجهاز اظغط مطولة على زر التشغيل عشر الى خمسة عشر ثانية حطه على الشاحن لمدة خمسة عشر لثلاثين دقيقة اذا ما نفع جرب شاحن او كابل مختلف اظغط على زر التشغيل وزر الصوت معا اذا كل شي ما نفع اتصل بفني صيانة.